Yee wwechara. ony’etun soo kumnaa mbili tokwogho. aa mburmboro sany. otaktakan asistunyon kidogo. aa yupon chayechan aa tapan mbaka saa mbili. arany’an tukachan. owan maisha wole forosti. Owan rip tukuchab mpaka saa sapa. orung’an tukuchan po gha pogh. apo tukachan gha pagh akupusu kwa kumuny. ruyo tukuchan. opustan mi riyo nyo karam. Orokpan ny’o kau awan yar lanchi. owan yam pantenyu nyo cho amulan kungat wolai mi tukuchan owan riprip tukuchan mpaka to tuwit lo karipu saa kumi amut. arong’wan tukachan mut mut mut mut mut mpaka kau. Tomwan kituwit. kuoka kekoghisho. soutine choni kirotyo asis kekoghisgko ake rur aghocha lukwo nyo ko kyomisho saa mocha. akeroyecha. Nyo yee. pichiyech nyalo tany nyoman. tany postenan kokot. nyo pichiy mi firii. ombowolo woni oronyan. wetei ochei woni ony’uton lo pichiyi mi suswon nyopo kutosha. nyorni peyhechi. asnu kingwon kau aki. kepka kekagh. aki kuny’arakecha chechoni. akike kyomisyecha. akeruyecha. Myo wetan tukachan kwimon mpaka nyini kerel poghet kwen. Alaa nana wii tany’a kau. wi rosa kyolee rukweng’u. Aman rukwenyan nyo chechai po tany amulan kuny’at wala kopishan tukachan. amlan anyorwan tukachan mi ruyot ataye kopushan. aa mburmburon tukachuu mbaka monon ayipwan tukachan pat kuu. kureli kau lo siet. awoo pka tokachan apka kureriy maghekwaa ake yotyi ake kagh ako asna koruyo. Nyo pichiy. ng’ala tany nyoman. tuchoni yee ndomo sus. ndomo anii. mengit nye wolo komi suswo. Nyo tich resunin aa resan akwane. ndomo akwane mendo kolowan cho. Nyoo tichoni lasma arosan akuroasni lo anyino nyo yighwecha chai nyo nyai. Nyoo ny’ala tich. kyoripon tich ochan munung nyoman woni aronychina kweli lentan takuny’arak tukachan kwaketa nyo pichiy. Nyo tany mi kurosanin tomo ronychan nye wolo pichiy. motoponye tany nyo karam. topo tetanyan ny’o wasi wasi. Muchino ronychinon woni pichiy tonyaa bighyo lowel aghaa peghechi akurotu asna nyo tapilil. relu kiror pat keny’wun kumbus aa richikei. Nyo tany. karam tany nyoman. karam chemung’any nyoman. ndomo tanyoni mendo kotomitan lenyetenyi. ndomo tanyeni koto motopenyane lenyi. ng’o free nyo pichiy aa melo ketelata nyuu portonyan. saangine koto ghaa ani porr nyo kasin cho nikisech cho yiaan. Lakini kasinya kwulee. wetan tukachan kwimoni. Mominye kasi nyo sowinan lo anyer. topilil kasinechan lokurr. Ombowolo otini koluwon cheko tapilil ani por. tapilil mpaka kila kitu ata ruwende otini ruwan npopo tany tapilil. Mominye tosuwinan lo anyer kasi nyopo tany. pichiy nyoman. Tany pat bora. amutan arany’an mbaka woni oketiyi. wewo kelyechi. mendo kigh nyo sutoy wewo lelyechi tokurel woni muchino kurelei otini mi wetei mi kotoroto oketaitanyi kurelei weni. muchino kureloi aa kimus aa kipighyo kopa nyo kwaketa lo tanytany tany pa nyu peynekwa lolwas. Pkana lalwa nyu. pusu pka kuruyo otini le kiwanja. Mnyo pichiyech ny’ala tany. Ndomio tuny mendo kutomitan lenyetenyi pichiy tany nyoman. Tany ku mnyamayan nyo pichiy. tany ku karam nyomani chemuny’any nyini karam kabisa. Ndomo chemany’any mendo koto mi pich cho chany lenyetenyi. ombowolo. ny’orokechu chini le cho. Keyiyanin akepeanun. kipaenanin chepo tany. towan lokwo chi lenyetenyi nyo wow. Ndomo cho mendo komitan lenyetenyi portonyan sangine kotosis ani wolo kotoptan. Nyo pichiyech ny’ala chepo tany. pichy tany. pichiy pento. pichiy menyonte. ata ropiyen. Pichiy ropiyeni nyoman. otini kultenyi. wo kuny’arakinyi. kapa turkuu pat nyo pichiy. monuny’eku cho petei skoi. kapa nyo karam. Wasasineko choko kikosan nee. keny’arak tanyai kokyalta. Nyo tany po maana chemuny’any nyoman. ndomo kigh anya mendo ko kyoltoy aa koto mi. koto kiwonyi tukwun walaka. Tany pat. manyi tokuyiyoo tany. poto altena nyole kumee kudony’o moda. ketosoi. Nyo tany wechara. pichiy tany nyoman. ndomo tany mendo komicha lenyentenyi. kotomicha nyaril nyini wow nyoman. nyo pichiy tany kapsa. Ng’orokecha tany kila kiyu ombo ngwinyinetenyi. mominye kigh nyo kokosan, ata koighan topo lene. ototenan chechono tukwutee. nyorwan sapunion. kakosana nee. otatenan anyorwan sup <hesitation> sukarun. kukosonan sra. totonan kito anya kyonyorwan. nyo tany wechara pichiy nyoman tanypichiy chemanyany mominye kigh nyo tilai tanyoni. Mepusto chi tany numena tany yeu tagh. ombowolo tany. ny’arukanin otini cha munony nyo osetenyi. Andomo tany wechara mendo kotomitan lenyetenyi. Nyo ripo chi tetang’u. Ripo chi tany nyo pichiy nyoman. ripinyi tanyoni asiyech. riponyi tanyoni nyo karam nyoman mopusteninyinye tanyoni kokai. nyo riponyi tany nyoman. ripo rany kapisa takuny; arukin suu. nyini keriponyi nyo pichiy. ripinyi asiyech nyo pichiy. mopusteninyinye tunyoni. ripinyi tokwul. ripo nyinde ighiny. nbyi karam. Rumunenyi. chinyi tili lo lyony stini luwenyi chepo tany. ombo tayo pich. sindonenyi pich walaka cho yomey tuku walaka. Nyo chemuny’any. pusteno chi ny’ala chu lendoi pusto tanyi. Nama chemang’any ngo morno tagh. menomoy lo wo sarsarsar. kentachi kigh nyo mo minyee maana. ombowolo. otini lowenyi chekolokony. mwagh. nominyi mwagh mpaka nyini. le kut. ata cheko nyini le mwagh po cho le cream. yilenenyi kelyeku. suwinenyi chinyi tilil lo lyony. Nyo tany pichiy. pento pichiy. ata moyony’onye mwagh lo awo kekaranyana penyi. Otini keripenyi tetang’u pighyo nyoi pichiy. chinyi kemute. mowokonye ng’ala lo awo moroy penyi po tany kekarangana ata. korongoni teta nyinte ongit. Mi mwagh teta akwagh tetu. pichiy teta nyoman. porukei. yoltokei. Nyo yighchino chi tukaku tuny’anat ata tukaku. kema. ombowolo tichoni okwaghito. menyut nye tole kemei ngo to kitope lenee koro. Nyo wechara. mepusto chi tany. yighaa chi tetany’u nyo pichiy nyoman wechara topon nyo pichiy. tokwighi tanyoni nyo karama. ighinyi tanyoni nyo karam nyoman wechara. mowirteninyine tanyoni. Tanyoni yee. ku tany nyopoi maana nyoman. mewirta chi tany. Tany ny’orokinyi kapsaa ny’orokinyi tany. tokeyoro wete ono. altonenyi tany irelenyi wala mendo kerelei pich walaka choma tingnye. Tolenyi altena chile nyungwiny. mendo lata tany. tokitotenyi nyungwityan kowo lenyoni. Tany. totonenyi saaingine ipustenyi moda. Pusu moda. kungwunoi kuluku tany any’unoi sokoi kung’at walaka. Nyo tany mapusto nye chi tany wechana. noma tony nyo morunenyu nyini pe tagh. pusteno ny’alechi lendei lo kalukwo lo. Kalokwo lo. ota tany wechura cho kalukwo lo. kalukwolo lo. ota tany ket nee luway chepe tany. ata kukiy luwo chepo tony. nyo pichiy tany mominye kigh nyo lata tany. ppsirosey chepo tony. kila kitu chepo tony. Pichy tany wechara menomoi chi tany lo wasi wasi. namachi tany nyo karam nyoman tokuripin. Ripinyi tany nyo pichiy ripinyi tany nyo pichiy nyoman oo nyo mepusto chi tany wechara. mepusto chi tany werinyo. tany wena namena morikodeny mepusto chi tany wen. ambolowolo tany topustenyi nyarlenyi nyarlenyi nyoman. nyarleni nyoman ooo tanyoo. pichy tany nyoman pichiy nyaman tany wen. mepusto chi tanyoo ripo kapisaa. riponyi tany nyo pichiy. ripinyi tany. ripinyi tany nyoman mepusto. kigh nyoni nyo kinam pich ng’ata kony. oo nyo ny’orokokwa.